افضل انو اني اكعد بلبيت اي- اسويلي اشياء بيتوتية اي اجيبلي اغراض ايتمتع بيهم داخل البيت ارتب غرفتي ارتب اغلراضي ارتب هدومي قف استمتع بلأشياء البسيطة بكل زاوية مال البيت و ارتبها.